tefu to inaare ko waala kowa a takki ngam to un wonannan ma, sai ngaata dangel ma ɓilaa daftereji maa dow.